Argentinan viazi tamua, worqia, sambusa chaia, kahawa <hesitation> chai sturungiati, viazia worqi, sambusaati, fooni, worqi garachati, garach loona ti, garach reati, viazi tamua, worqi wonniati, duub jar kan aminnenmidaan biriania fannen hinyaatii won ak sukumaa kabejji, wonni akki <hesitation> maedeni worqi fooni fanyaati dib ette jar kun